<noise> bogibogi negariai atatagani, agurigurini loga tamara barau logo avaga namoani gegu garo akomitiani. Ekorini avarigisini afouni avesenisini taua sinana gesi gavetore logoni gai tauma lua garakani gaukara. Okei gia eagoni gena gaukara gabuna, au maki arakani gegu gaukara gabuna gana. Bogibogi gorariai aiagoni aragasini eitoklok kavari <hesitation> fest tin tu gegu imeils logo asekerini logo, imeils mogeri a replai gosirini vau au gegu deili opereisin gaukarari ma aveini. Okei <hesitation> nain ouklok tu bosi gesi gamitinini. Gamitinini teti minits dibrif, a tim gesi vau gegu deilitask rutin mogeri aveirini. Okei iagoni mu lans taim, gai tim mabarama garaka vegogoni okei gai gema kofi breik fo teti minits en teti minits rest fo rifresments. <hesitation> Okei afta det moga murinai wan- oklok bek tu aoa nomol rutin folo aps, samarais <hesitation> deili ripot daon tu tri- oklok wain daon, <hesitation> okei mo tu gaukara lekenai, okei pesenol lekenai monana gaukara ekorini monana gagenogoini <hesitation> okei nega tari agaukara leitini neganai sinabada avaga ribaiani au bagaukara leitini. Gia geregana iagomani beiagoni maketi o stoai ganigani eavoini gama dina ganiganiri evoini iagomani ema darini vau bevaga nogaguni. Bema au akori garigarini neganai sinabada avaga ribaiani eiagomani ema keto kureni au gesi monana vau maketi gana gaiagoni. Monai ganigani gavetauni, ianimai, vamoka ganiganiri o magani kone <hesitation> gavoini vau numa gana gaiagoni okei lavi gamaragasini numai. Gia sinabada be edaridarini, au tau aiagaragini kotunani monana ganigani ekorini monai vau gegu gaukara tari ma aveini. Nain kavari agaukarani mo ileven oklok. Au gegu iagalagi taimina, okei agenani mu fo- oklok atatagani au gegu pripereisin neks dei pripereisin na aveiani mo faiv oklok au gegu fou taimina. Mai <hesitation> wikli wikli, a deili achivments tu mogeri, okei wiken geriai tu nega tari agaukarani haf dei okei aiagoni sinagu tamagu ma agitarini maia. Gia leketai getanuni o gaiagoni sinabada tagama dogoro ma gagitarini ga- visitirini mo balans moga gamenteiniani mo tu wiken satadeis sandeis tu famili taim au ma natugu garagogu gesi hol- dei negatari guriguri gaiagoni negatari numai mogo gabukani mogo fiksa gagitani o gadaridarini gaganiganini gagereni vada bese geveini kavari getanuni kavari vada nomol. Simpul mo gatanuni jest beisik. <hesitation> ii <hesitation> o so beisikli moga mogo. <hesitation> magonai aragasini. <hesitation> Oi vaga magonai tamara barau ma gavaga namoani vanagi vanagi evri lavi genatariai, dagara barana tu barau mogo avaga namoani <noise>